لا نمشي نشوف الفيلم وحدي خير من نتعشى وحدي، لاخاطرش <hesitation> في الفيلم نقد راني نـ نشوف نـ نتفرجه آلاز، راني نشوف الحكاية آلاز. لكن من نتعشى ما <hesitation> نحس سكات بزاف، ما نـ <hesitation> نستوحش وحدي. تسمالا ما مادابيا يكون معايا شخص وحداخر لي نتعشى معاه، و رانا نتعشو و نحكو.